Oviungura mbimbiungura nai oyouisane mo poradio yotjiherero iii mbi oviungura mbimbi nenyando muvyo tjiri mbevisuvera mena rokutja ami okuza ngambaeta ozondunge uriri okuza koutiti wandje eevanga okukarira omuisane eevanga okukaungurira otjiwana andi kutja nai evanga okurira omitiri imbo wari omuhunga omutjavari okutja kundino ndi kutja mbiungura omuhunga mbwari omutenga kwami otjina tjiri tjimbinenyando natjo, oviungura vyandje puvyarira oviwa poo puvitjatera okokutja nai mbiungura kuno vandu mbutuhungira eraka rimwe muno vandu noho kumbitarako mbendjitjatera omwano mbuveungura oviungura vyao pumbizera kutja nai mutu mukuru ozombura ndumazekaenda mutu meutu okungura oviungura okuvasa pondondo yao otjo vandu mbakara motjitamba ami owami oo owami omuute mumbyo oviungura mbi. okungurira otjiwana tjimuna pondondo yokungura moradio nao aa ukurisa enarwee omuni otjomundu urira omundu omutjiukwa uriri okuzambo uvatera ovandu ovendu ovengi uhakaena kuna ovandu ovengi upaturura upaturura omeho wovandu ovengi kovina mbimavikaenda mouye mbekaa kozombanda mbehena okutjiwa ove nguyenena okuvepa ondjivisiro ndjo okuzambo okungura moradio toho otjina otjina hitje katjina otjipupu mena rokutja nai tjihepa tjihepa omuretima. Tjiihepo tjihepo ruveze okuzambo tjihepa omeriyandjerero noho wee omuni otjomundu posia ngunda tjihepa ovina mbyo noho viungura vimwe ovipupu, mena rokutja nai moungura neraka ove nduwekurisiwa naro tjiwatoora tjiwatoora nangae kungura koradio nao nu ove omuhereronu moungura moradio yotjiherero eraka obve ndiwekuru naro tjina koskole ete tukahongwa omuhunga ove tukahongwaa omuhunga ngunda awatoorora movanga okukarira omwisane tukahongwa meraka indo rarwe rotjiungirisa ove movanga okungura moradio yotjiherero ooviungura mbiwamunu okutja nai ambara ounongo owingi mbunawo poo ndjiviro oondjo yokuza pokonganda tjondovazu kana waire koskole ndjihonga otjiherero iyaa mutu nangetambo.